که یو انسان په دې باندې پوه شي چې کوم جنسیت چې دی یې لري هغه د ده اصلي جنسیت نه دی او دی د ځان د ننه خوښ نه وي نو دا ښه تصمیم دی چې هغه له خپل جنسیت څخه تیر شي او د جنسیت بدلون وکړي. <hesitation> خو زه د دې طرفداره نه یم چې هر انسان پرته له کومې انګیزې خپل جنسیت واړوي راواړوي، ځکه چې دا بیا د بشریت د ګډوډۍ سبب کیګي.